Poshig sandierd mas meit mole, molee ie relleno, aguier nashiss pat si cour caney sacatans celebrar gueir a log paloj gueño sois dios guer mateique invitar ñipelale diam mole padam la muche pamecte mole negro y la mer dele relleno ayebes fata qui invitar una comida en guer ledial o a veces toquiar preparar que me mole parmet y capiran ay ya san nasit ar relleno y aguaquiamole ayier quise invitar hice una comida